Niatri europëi quello che semmo da coxiña da Ciña a l'é solo quello... o l'é solo quello che gh'emmo inti restoranti pe turisti. Ò inti restoranti che gh'emmo chì in Euröpa. Pe-o resto no l'é semmo guæi. Fòscia l'unica cösa vea che semmo a l'é che se mangia tanto riso e che gh'é tante pittanse à base de riso e de speçie. E pe-o resto no saviæ cös'atro dî.